Ambuge, mwikire jwa nguo <hesitation> ni muntu kiumbe, ntiendaa wikira nguo <hesitation> ira ciikairwa ni antu mono cia mbecha iinyingi. Imbigagua nganiri mono riria mbikirite kaunda suit <hesitation> ikari bwega, na uria ntithithagia, ni niikaira nguo itiringi basi. Nguo yaakwa yonthe, no mwanka iringwe pasi. Iithirwe iina mukunjo. Nguo itiringi basi ntiikaira. Na ntiendaa wikira nguo cia goro iinyingi mono cia mbecha iinyingi mono nii. Mbikaira mbecha kidogoo iindi nguo simati, nguo iringi basi nio mbikaira. Ukoona ntiikirite nguo iriingi basi uuni nti uuni, ti uuni oou Kaunda suti, iringi basi bwega, ikanyoroka bwega, kiratu kiikiega, kiringi rangi bwega. na ngeekira soksi. nkiimatchithinagia na soksi, kiratu kiria mbikirite, ikeethia ija gikwenda unguanana kionthe nkoomba kumatchithia nguo ciakwa ngeekira uria kubwite. Iindi mono ingwiragua mono riria mbikirite kaunda suit. Nti bata aa tai nii <hesitation> ninga kwina uuntu bwa utuma miikira iindi tia miendete. Na riria mbikirite kaunda suit mbigagua nganiri mono, thank you very much, na imbigagua inya riingi imbikaira thaa, tia ndi allergy eyo, thaa indamiendete, kinya mbete ntiumbaa wiikira ni niuntu bwa allergy, lakini inciendete. Kwina ocassion fulani, imbikaira, <hesitation> ndaathiria, nkarita lakini impendaa kwithirwa ndi smart